<hesitation> Mahakasiky e kôlibria ndraiky zany fantako aloa io vorogn'io e ary tena hitako ame télé sy ny tariny fa sy de haiko zany ary i- sy de managny fagnazava firy mahakasik'enazy ah hoe ino gn'azoko zakay fa zakaiko fosiny da hoe fantako io ary matetiky hitako ame télé.